Ñuuƴi, ɗii ndeentan ɗi ɓamoya booko eɗi njokkondira seeɗan seeɗan -seeɗan -seeɗan faa ɗi moƴƴina nokkuuji muuɗun ɗee, ɗii mballondiran. <hesitation> Tawan iɗi ngaɗi gorcol. <hesitation> Saa ƴeewii non nii woni kanji duu no ɗi ngoordi.